इजिब्ट भोगरी देश चे, त्रोगरे देश में लोगने का खाना करने मिलते हैं भाई। <noise> मैं भूखवाईज मर रहा हैं, बिचार रोडनां बटिन भीख मांगें, भीख वाना कभी कोई नहीं दी लोगे। एका सच था पहुँत देश अच्छो चे, देख लो <hesitation> पर उनकी सरकार भी कह नहीं करे। के त्री घरी बीचे तो कहने नहीं करार भाई लोगने का बाराम सोचा। दुसरा देशने के सीखने नहीं करार, दुसरा से कही वात इचार करार।